Ayasa mumasha mwanje ndayanza muntu urineebidii ukhakholanga heshima. Wamanya khwikhala navantu atsi tsanya mukansa avukulanga owashoo amuvukukingu tsaa umuntu kama niye kachira mushivaa muno somanyanga taa, ebaadi siyitsiranya vuli omunte tawe itsanga kalakalaa iweniyanyala kwitsa khulula kama omuntu wundi uria sanyala khonyola taa sichira somenyanga taa mutsuri taa omuntu worerekaa uria mutsuli anyala mutsuli khukhola ahinu? Khukhukhonya wokwamire yao nokhamanyire tawe shindu shinti nishiriwo shokhurangaa esie muntu weheshima eyanzanga muntu we heshima nolininafwa nonyola muntu avula khumuvukuria kama avula tawe mukhunye niwakhamukhonya alatsia navuriru avantu ari muya uria katoto khulakhunyonyanango khandi khulayirango shivala shefu imberi lakini esie ndayanzakho tsa omuntu arinende heshima kachira vari unemutukaa unendesandu shina nakhunyola khwinjioo ifula ilakwitsanga nakutumbulakho amatsa navura tsimbiro arulakho acha ineyo siyiri heshima taa nyasaye avokhumura fundifuria otsikala notakha. Heshima ne shindu sha maana, ata novula vane eshima vane bidi ata nuvuka mantu ulenza niakhuvu rera ari wune ebidi lakini ovuwezo vwo khunyola nivyo vya avula ari alanyula ariena sichira esie chirani vanje valia valola vao vane bidi laki vuwezo vavula navakhonyokho vusi venushe mutsuri mulia sikhulamenya tsa mushivala shino miaka chosii taa lifwa livereo vana vanje nivo vasikala vulayi vwandakholanga muntu anyala khukumpuka vana vanje nivalanyakhanea onyole alakhunyangaa omwana wuwo nende khandi muntu ulininafwa wakhalova kutsia mukanisa yananga niwirakho binadamu salakheresia fundu kama funafwataa ebidii yiraa nyasaye nokhafuriremo emwiya onyolanga ebidii ilia ilakhuvusianga mufundi fwolenyanga ata ofundu turangwa fwariaka fwulia okinyola olarusiamo kula eshindu sholenyanga. Sasa mushivala muno niwakhanyola omenya vantu vosi vanyula khunyorakho mutsuli. <hesitation> khundi mushivala muno vawo valala nivakhukho nyire usanyala khutsia atangazire avantu taa vantu vosi vamanye tsa vori muya oyu niyewakhu khonyu khawangola mukhala vwa wekuta nomba nikuri mukunde wakhukurira fundu fwokhuraka satonyozi rangi muntu taa lakini valala vaveroo nivakhakhukhonya ata novura yena vavolanga tsa vari muyaa ayu niyewakhukhonya sikenya uvevee orio taa sichira semanyanga mutsuli taa sikhaye khwikhalee khurio taa sasa shakhukhola norimushivala muno nolakhonyanga okhonye tsaa ayaa shinda kama masomo shino khaya asome sichira masomo kawasoma onywa khutsia avundu tawe olanyula akanyasianga aleviranga avantu sichira saienyanga shina satimo nomachesi kokhuvula ari yasoma kari makosa kandi makali sana. Sa urio sikhutatsia yare taa, mushivala shino sa- kakhaye khuyanzane, khukhonyane, khumutsuri mulia khuve khulalompanga esociety indai, ata omuntu niyetsa awenyu alekosa ari aaah ari vaya valia vafaula nyasaye nonyola yakhufuramo omuya mwakhatsa yare wene. Asaa khukore tsa tuu nikhusukhuma shivala shino, esie ndayanza omuntu nolakhonyanga taa munialenyanga khusoma omukhunye yesi avekho kama ewe yesi alakhora abidi kama ewe, alanyolakho shalenyanga, olanyola nyasaye yakhuvuriramu, sichire ewe, wakhanyola shosi shirunyakhananga dwenao awenao, onyola mutsuri mwisundire mpaka mumarire